<hesitation> Tsy voatery mitombina satria misy raha sy tsy mazavazava aminao akao de tsy azo atao zany iny to de hoe matoky an'iny tanteraka anao fa mila mahafantatra tsara koa hoe azo antokanao sara raha ity de tsy voatery andeha hagnaraka an'iny foagna zany ianao hoe misy raha fantanao de arahinao foagna iny fa mila managna raha hafa koa anao andeha harahina.